Um aastak kats tuhat viiskümmend säidse. Kunstmõistus um saa saanuq võidu inemiisi või- mõistusõ üle. Valitsõs maailma. Ja inemiseq ummaq massinidõ or'aq. Massinaq saavaq noist õnnõ energiät. Tuu um nii, nigu filmih Matrix.